जस कुने मरद भी ए। टी से कुजी दयंतुडी से प्यार क्रला। जे तियाक कुडी चेडले टी टेसिक स्मझंदे ए। मुझे यह समझ में आया कि यह एक कठिन समय है।